Agnisany loza voajagnahary zô an de <hesitation> horohorontany, de misy kôa izy Io voajagnahary de tonga de rano be regny de miakatra be rano, na kôa hoe oranandro be fogna de magnaraka anigny kôa rivotra be mifofofofo le mandavo kakazo regny sy.